तोर इअ गैया भेल हसे तोर इअ छेरिया भेल हुनुका यापन मालिक चिन्हसाउ हुनुका । कतउकी जुन हुनुका के सबेदिन घास लगा देइ हसइ यहाँरा लगादेइ हसइ, पानी लगा देसइ । हसे प्वारा सबह लगा देसइ । हुनुका के चाही हुन्का हैने मारे छुतसाउ । इ तोर गैय भेल्, छेरिय भेल हैने मारे छुटसाउ । अ दोसर मन्से हुन्कर पजरावमा जेसइ हसे हुन्काके हुन्का तुरन्ते मारे छुटलही । हुन्का यापन मालिकके ओसने नै माया करलही जुन सबेदिन घास लगा देसइ प्वारा लगा देइहसइ । हसे पानी देइ हसइन हुन्कके हुन्का हैने मारे छुटसाउ । हुन्का माया ओसने कर्लही हुन्का यापन मलिकावन्के ।